हम जल कंपनी से पानी ना मिले से का का दिक्कत उत्पन्न होले ऊ बताइब। हमके का दिक्कत भइल ऊ बताइब हमार रोजमर्रा का जिंदगी कैसे प्रभावित भइल ऊ बताइब। जल अथवा पानी एक मूल भूत चीज हवे जौन कि एक रोजमर्रा के जीवन के अपने सन्य रूप में चलाये में मदद करेले। जल ना आवे से पूरा सन्य जीवन अस्त व्यस्त हो सकेला ए बात के जल कंपनी के बताइब।